X̱iꞌk nana uguyuná ti dengidná nana lëꞌná igëtná man, ichugná yan man gët man lëꞌ be lëꞌ tib kubët nis dzëꞌ zobla gi xlëꞌb nis dzëꞌ xlëꞌb nis dzëꞌ dzekna lëꞌ man uloxla uyët dzekna lëꞌná ku man lën ti kub ulox uguná man lën kub dzeknana lëꞌná idzib nis dzëꞌ lëd man, ulox ubib nis dzëꞌ lëd man dzekna lëꞌná kwayaꞌ nkuwlaná niy man lo nis dzëꞌga. Ic̲h̲ib man gak man tsu ic̲h̲ë diꞌb tsu lën bols, ulox uc̲h̲ib man dzekna uyak mbi man dzekna bo dzekna lëꞌná kuga nup kwal lo gi par geꞌk ic̲h̲ë gis lasnu lëd man olox uyek gunu dzekna ulox uyak mbi man uyak man dzekna lëꞌná ichugla xog man lën labadera con ti yaga dzekna. Uloxga dzekna lëꞌná ichugná ldoꞌ man kwaná trip kwaná ldoꞌ man dzekna dzekna lëꞌná kwala ldoꞌ man ic̲h̲ugná gid c̲h̲aꞌy ic̲h̲aꞌ gunu gid c̲h̲aꞌy ic̲h̲aꞌ lego dzekna ic̲h̲ugná man dzekna ic̲h̲ugná yan man gak mbi man ic̲h̲ë chog man ic̲h̲ë chug be lëꞌ man uloxla udëꞌ man uyu bixtil diafap uyu lëd man udëꞌ man uyak man lox ga dzekna uguliaꞌlaná ic̲h̲ë tripnu ic̲h̲ë dzeknana. Lëꞌná ichugyuw man dzekna lëꞌ man tsu lën bandej dzekna ulox uyu man lën bandej dzeknana lëꞌ lëꞌná uyuꞌnnla guꞌnn enjuagar man lën bandej siker tson bueld loxga dzekna ugëná man ugëná man lëꞌ ga ixiꞌlaná limun idëꞌ man limun go zed go idëꞌ man li li li idëꞌ man lox udëꞌ man dzekna lëꞌná këkela man snup nis mbi lëꞌ man zob lo gi dzekna per lëꞌ man uzola gi dzekna lëꞌ man xlëꞌbla yu lën perol dzekna lëꞌná tsa itopná ic̲h̲ë mtsiꞌnu lo kald, oloxga dzekna lëꞌ kald knu xlëꞌbla xlëꞌbla bo lëꞌná izuwgela giꞌn tind dzekna kuna lo kaldnu, ulox ga dzekna lëꞌná izuwyuwlaná kwlandrná, ptiona, kuná lowa be lëꞌ x̱ich, lëꞌ midzang lëꞌ ugulaná lowa lëꞌ kald x̱ixkwaꞌla dzekna lëꞌ kald c̲h̲eygela dzeknana konda lëꞌná guꞌnn preb gan be wenla kald be lëꞌ kald ugaꞌ medidla dzekna lëꞌ uloxlaga. <noise>